komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um þitt eigið leikrit goðsaga sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir þitt eigið

leikrit þetta er hugarfóstur Ævars Þórs Benediktssonar Vísinda Ævars sem hefur skrifað bækur í þessum dúr þar sem lesendur held fimm bækur þar sem einmitt lesendur geta ráðið framvindunni og í bókunum er það þannig að það er bara þú færð valkosti og svo er það bara ef þú vilt fara þessa leið flettu þá á blaðsíðu hundrað fjörutíu og

ef þú vilt fara þessa leið flettu þá á blaðsíðu sextíu og átta og svo framvegis þannig að ég hafði alveg nokkrar efasemdir um hvernig þetta skemmtilega form myndi þýðast þýðast yfir í leikhús já því þetta er þekkt í

nýtt að þetta sé gert í leikhúsi ekki satt ja mér skilst

fyrsta sinn í heiminum sem þessari aðferð já og þetta gengur þannig fyrir sig að þarna koma áhorfendur sem eru nú af yngri kynslóðinni koma sér fyrir í sætunum og þeir hreinlega kjósa um framvinduna hvernig þetta gerist

um leið og maður kemur inn í leikhúsið sem að mér finnst alveg frábært vegna þess að það er auðvitað erfitt að setja upp söguheim sem svo margir þekkja þannig að það sé hægt að grípa grípa áhorfendur og þetta byrjar bara um leið og maður kemur inn í leikhúsið þar eru alls konar gagnvirkir skúlptúrar og listaverk og eitt herbergi þar sem fenrisúlfur þenur sig

áhorfendur eru mjög tilbúnir þegar þeir koma síðan inn í salinn tilbúnir að takast á við þennan þekkja og þar eru kynntar fyrir þeim svona fjarstýringar já einmitt

konar grín í kringum hendur sem vakti gríðarlega lukku já þeir koma þarna inn sem eins konar

við sagt já og kenna þeim

að nota fjarstýringarnar og segja þeim hvernig þeirra val hefur áhrif á sýninguna og svo eru fjarstýringarnar prófaðar nokkrum sinnum við gríðarlegan fögnuð já og við svona kynnumst því

hvernig á að nota þetta og svo byrjar ballið og ég held að við höfum

hvora sýninguna gerólíkar sýningar held ég held ég ég hef svo sem ekki séð þína í minni sýningu þá var það Lára Jóhanna sem leiddi sýninguna hennar persóna og

hún fjallaði um Loka og ragnarök og mér skilst að þú hafir séð já sá þar sem barnapía fór að passa hel Fenrisúlf og Miðgarðsorm þannig að það var allt önnur atburðarás voru auðvitað bara áhorfendur sem kusu um það en hvernig finnst

takast til mér finnst takast mjög vel til þetta er auðvitað mjög fjarri því að vera eitthvað hefðbundið leikhús að því leyti að persónusköpun og framvinda eru bara alls ekkert í aðalhlutverki og í raun eru leikararnir

heldur ekki í aðalhlutverki í þessari sýningu sem maður á svo oft að venjast heldur er það þessi möguleiki á að búa til gagnvirki möguleiki á að búa til leiksýninguna sem þú ferð á og það var til dæmis á einum stað í sýningunni hjá mér þá máttu þau

velja vopn fyrir persónuna til að verja sig með og þar voru þrír möguleikar það voru öxi og sverð minnir mig og svo var það dauður

kjúkling sem ekki mun gagnast persónunni nokkurn skapaðan hlut en þarna sko það er svo gaman þegar þessir möguleikar eru allir allt í einu komnir upp í leikhúsi að þú getir valið

sett persónur í bobba og svo framvegis hvað það bætir við ný vídd í leikhús já en það er kannski ekki mikil

þannig séð vegna þess að það er ekki farið á dýpið í persónunum en það reynir engu að síður mjög mikið á leikarana af því að þetta eru að mér skilst einhverjir tólf hundruð möguleikar sem geta komið þarna upp já akkúrat og leikararnir náttúrulega standa sig mjög vel og það er kannski annað líka sem sem ég tók eftir að Ævar Þór hefur náttúrulega tamið sér mjög sérstaka aðferð mjög fallega og sérstaka og virka aðferð til þess að vera í samskiptum við börn þar sem hann talar við þau á tungumáli sem þau skilja en aldrei niður til þeirra og alltaf með ákveðinni hlýju og gríni á jafningjagrundvelli og því náðu allir meira að segja Loki ólíkindatól náðu einhvern veginn þessum tengslum leikararnir við við áhorfendur og það er alltaf einhver fræðsla í verkum Ævars til dæmis

verið að kynna krakkana fyrir til dæmis norrænni norrænni goðafræði og líka í leiðinni að snúa upp á hana já algjörlega og það sem er kannski líka skemmtilegt er að þú þarft ekkert að vera búin að lesa allar þín eigin bækurnar eða þú þarft ekkert að vera eða hafa farið

sem var í Kópavogi um daginn á vetrarhátíð allt bókasafnið var lagt undir þín eigin heiminn og svo framvegis þetta segir sig svo mikið sjálft goðafræðin er líka kynnt hana og persónurnar fá svona ja hvað á að segja svona

svona

sem er mjög hollt og kannski

í anda svona þeirrar uppeldisstefnu sem við aðhyllumst í dag

fræða þau um ólíkt líf og ólíkt fólk þetta er mjög snörp sýning tekur sirka klukkustund og krakkarnir hafa nóg fyrir stafni því um leið og þau eru búin að kjósa þá eiga sem mér sýndist að þau tækju mjög vel í en þetta ærir líka svolítið í manni forvitnina því um leið og maður er búinn þá sagði dóttir mín mig langar að fara aftur til að sjá hvað getur meira gerst já og mér skilst að það sé ef þú heldur upp á miðann þinn þá getur hann gengið upp í borgun á aðra sýningu

og þar sem þú hefur þá möguleika á því að stuðla að því að það verði ekki sama ævintýri valið sem gerir

líka að verkum að við erum vön að sjá hluti

sjónvarpsþætti og börnin okkar sérstaklega að horfa aftur og aftur á sjónvarpsþætti lesa bækur aftur og aftur og þarna höfum við möguleikann á því að fara inn í þennan söguheim aftur og aftur

bara gaman fyrir þá sem eru bara þaulvanir sjá þessa nýjung já ég myndi segja það þetta er eiginlega sko leikhús tvö

núll þetta er eiginlega svona uppfærsla á hugmyndinni um leikhús þar sem þú hefur bæði þessa tæknimöguleika og þessa möguleika á gagnvirkni og það er til dæmis gaman

hvað myndi gerast ef Rómeó og Júlía yrði sett upp þar sem þú gætir alltaf valið munu þau deyja munu þau lifa af fara þau að hitta munkinn og svo framvegis kærar þakkir fyrir komuna Brynhildur það má lesa ítarlegri hugleiðingar Brynhildar um þetta á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl